<noise> باش تربط حذائك أوح أول حاجة حط الطرفين في الحبل في العينين جدام جدام بعدين خلي الحبلين متساويين في الطول وابدأ بعمل عقدة بسيطة يعني ادخل كل طرف من من تحت الحبل اللي فوج بعدين اعمل عقدة تانية على شكل حلقة ودخل الحبل فيها واسحبه كويس عشان يكون ثابت في النهاية، اتأكد إن العقدة محكمة عشان <noise> ما يفك الحذاء منك.